Pos neh nitlachipuana pues uxa yacmo monamaca de sa itconcuihcui cacaltienco, antes ya ino tlen lo quisa cacaltenco pupotl, pero uxa nochi ya oncan de plástico, pos san nic pouca popotl ua nitlachipuana, ua ua, nitlatrapearoua, es esa.